الرياضة تتطلب أكثر قوة بدنية، أعتقد إنها ال زي البيسبول أو كرة القاعدة أو كرة القاعدة الأمريكية. ال <hesitation> وكرة السلة، أتوقع كل هذى الأمور فيها قوى بدنية أكثر، أقل قوى بدنية في رياضة يابانية شفتها على التلفزيون اسمها الكاروته عبارة عن بطاقات وفيها ش- شعر وتعتمد على قوة الذاكرة في حركة بس خفيفة، فأعتقد إنه هذى فيها قوة بدنية أقل يعني.